Oyiva Bɛlgike tun, ba'a ninɛ ba kereiɛn ra bɛrɛ boni matete.donk to ba taradisiɔn nɛ, ovɛ yi a peremiye zanvie, ho pake, maho tonu wozomɛ, ho pantekɔte, maba fɛti nasiɔnali, ba kɛnze ute, ma ho tusɛn, to bun a be wurenɛ we a fɛte base matete azan oro taradisiɔn ba se.